Dza mepɛ nye dɛ mebɛyɛ obi a n'adwenmu da hɔ paa. Osiandɛ ɔno bɔboa ma ndzɛmba bi a ɔkyer adwen no metum mayɛ. Na megye dzi dɛ ɔno so botum dze sika aba.